Laalaaŋ na wo buka feeyaa noo. Niŋ. Nio puru wo ye laa a ye tenkuŋ, a ye laalaaw na. e, nooŋ noow, noŋ wo buka feeyaa noo, i nio ka tara tenkundiŋ. Mee waatoo doo bi jee, i nio ka tara kuyaariŋ ne. Hadamadiŋo te ke noo la luŋ, waatoo waati i nio ye tara diiyaariŋ, wo te posibili noo la. ate ke noo la fanaŋ.